Ilegimyi kay uler uler uwí mëëmankir, salade dúun daŋ pëtí mëëndiŋ púrir pëënkáandul. Náa <hesitation> ikoloŋ, náa leegum useni <hesitation> mëënjáana tomat ná nájo, jáaţ á cína káanubi, bëënwín njí.